Pos puei sel que en total tenga pallá palos venti peru, güenu, que la metá están ya çaleaus assinque los que pueis gastal pos sedrán ochu o nuevi. I ara nel branu pos dos paris de tenis i unas sandalias. I nel iviernu andu siempri conas botas puestas porque se me quean los pies mu fríus. Me tengu d'obrigal a ponel-mi essus otrus paris porque son aparentis peru afinal siempri va unu ahilau.